نادت على الولد يلي كان يلعب بيها ضل الولد يتلفت يمين وشمال يشوف مين بينادي فاكتشف في الاخير انه اللعبة هي اللي عم تناديه فلما نادت وجرب منها يتأكد فلاجاها بتتكلم فصار يصرخ ويركض وينادي امي امي الحجيني اللعبة صارت تتكلم فلما راحت امه شافته لجتها ما فيها شيء غريب.